देखो सा हुकम मना री देश मं स्वतंत्रता मिली उन्नीस सौ सैंतालीस में। उणो देश कदी ही पुना स्वतंत्रता कौन हू क्युकि इणमा उच्चु जाट नीच जाट जतो कई विरोधी चीजा हुया है। कोई मिनक्क जिंदगी मं पुना स्वतंत्रता ना हू सका इण वास्ता देश मानसिक रूपो देश स्वतंत्रता कौन होयो।